ଏକ ଡୀଶ୍ଵାସର କେଂବା ହଂଡୀ ଵାଟର ମେଶୀନ ହୈ। ଏକ ମେଶୀନ ଜହାଁ ବାସାନ କୋଡୀ କୋ ସଫା କରିଵାରେ ସାଜେ କରେଂ। ଏହୀ ମେଶୀନ ଜଲା ଏବଂଗ ସାବୁନ ଵେଵାର କରେଂ। ବାସାନ ଅସିଲିଷ ଧଈ ଥାଈ ଏବଂଗ ସେମନୋ କୋ ପରିଷକାର ଏବଂଗ ପରିଷକାର କରତେ ହୈ। ବାସାରେ ଵେଵାର କରିଵାର କୋ ଅପନା କେବଲେ ମେଶୀନ ନେ ବାସାନ କୋ ଥୋଈ ଦେଵେ। ଜଲା ଏବଂଗ ସାବୁନ ପର ଏବଂଗ ତାପରେ ମେଶୀନ ଟର୍ନ ଅନ ହୈ ବାସାନ କୋ ଦୋଈ ଦୀ ଏବଂଗ ସଫା କରେଂ। ଡୀଶ୍ଵାସର କେଂବା ହଂଡୀ କୋ ପରିଷକାର ହୈ। ଜଲା ଗରମ ସାବୁନ ପରିଷକାର କରେଂ। ବାସାନ କୋ ଦୋଈ ଦେଵେ। ଅପନା ଜଲା ଏବଂଗ ସାବୁନ <hesitation> ପରିଷକାର କରେଂ। ଏକୋ ଦିଦା ଅନନେ କୋ ପରିକାର ଖାଦ୍ଯା ହୋ ଚୀଜେ ପରିକୀ। ଏକୋ ଉର୍ଦା ଡୀଶ୍ଵାସର ଔର ଦା ଇଂକେଟ ଡୀଶ୍ଵାସର ମେଂ ଗୁଣା ସ୍ଟାଡିଂଗ ଡୀଶ୍ଵାସର।